<noise> Fômba fandrahoagna hanigny hitako tsara male amin'ny kolontsaigny hafa ôhatra aketo aketo malôha tia mihinagna <noise> lambo, lambo io volaniky tsy lambodia io edy ai fa kisoao, zare aketo mahay mahandro kisoao satria am'culturen-jareo am'culturen-jareo raha zany, hain-jare magnano saosy azy même na langue kisoa zany ataon-jare looks zany agnarany atoy, tegna tsara za fa nagnandragna.